Аввал макони саёҳатро интихоб кунед. Сипас, маълум кунед, ки кадом рӯз ва чанд рӯз мехоҳед сафар кунед. Харитаи роҳро бубинед ва ҷойҳои диданро қайд кунед. Барои нақлиёт ва манзил пешакӣ захира кунед. Ниҳоят, рӯйхати чизҳои лозимаро омода намуда, ба сафар тайёр шавед.